रूम ल ठंडा कर बर सहर कति लोग मन ऐसी। पंख अउ कूलर चलाथे। लेकिन ओहि जगह गाव म लोग मन खिड़की अउ। रोशनदान के इस्तेमाल करथे। बाकी अगर लैंटर्न के घरे ह जेकर म टाइल्स लगिस हवे। तो ओ हर अपन आप ठंडा हो जाथे।